. Yádilaḃudi mínadiemi nalaro mómuiniedoḃale, tenalalo óyom kaɭomonañamereŋ. Minalalomi nahaŋundo siġaḃosu báñiale náyuumu nárimbañale. Téyadilaḃudi minareŋ kuźieġen, kokoḃo oodal ómumu, monareŋ. . Yádilaḃudi mínadiemibuḃudielobiḃi, boġainibonañamehimeniḃo. Ómalomenoo, bónaloniḃoenoo, máñaloom esupalĩoo añaḃanezimemḃo níbuḃudielobiḃi. Bombuini édoḃole nahaŋunabuerẽe dóolo, omuiḃuhimeźe. Esupalĩ máñaḃanaloom nii búḃudielobiḃi. Kánoo kúlu kúlu kuledus káree, nahaŋune néĵeraġoo níbuḃudielobiḃi. Oo bumbuhimeźe ómbiḃi.